أحب الموسيقى النعمانية خصوصا الفنون التقليدية مثل الرزحة والعيالة، ليش؟ لأنها تحمل تاريخ وثقافة بلادنا وتجمع بين الألحان الجميلة والإيقاعات المميزة، كما نحب الأجواء اللي تصنعها الموسيقى في المناسبات تخلي ينبض بالحماس وبصراحة تعكس مشاعرنا وتقاليدنا وكل ما أسمعها أحس بالفخر والإنتماء لوطني.